אויב כ'בין גוט מיט די מענטש וואלט איך געזאגט העי, וואס טוט זיך, וואס איז נייעס. יא, אדער אויב כ'האב שוין- איז- כ'קען גוט די מענטש און כ'האב אים שוין נישט געזען א לאנגע צייט וואלט איך געזאגט <hesitation> כ'האב דיך שוין אזוי לאנג נישט געזען, וואס מאכט ע- וואס מאכסטו, וואס איז נייעס ביי דיר? אויב כ'קען בכלל נישט די מענטש וואלט איך געזאגט העי, ס'אזוי גוט דיך צו טרעפן, ווער ביסטו, פון ווי קומסטו, כ'בין אזוי פרייליך ביסט געקומען.